Huunde fuu ko ñenbinaa koo, so nandii e ko ñenbinaa koo tan wiyete gasii. Ɗum nii e hono muuɗum, sabi kulle ɗe njiiɗaa yimɓe gasii muuɗum a tawan waldaa, homo fuu ana jogii gasii mum feere. <hesitation> <hesitation> Ɗun mbawmi haalde e banngal ɗun ka.